akpo re be no keme akpo ro̱ be no na esejoho o ye omamo omo ho hayo a ri no o̱ who no a bi se o̱reda oreda ho ese and o womaha okpako tekpa tegbe no o re zihe rue omo boba wa ahwo no a who oghere ini tho̱ yena wha ro̱ ero̱ tai keme ini rai na a ro ere te owano were so aghere kpobi no̱ o ne jo kehe oni ye oni oni no oye owhe who teze oni ra keme oni yo̱ oni beseno jesu re se whu me reho ome whu me reho ome̱ o bo ubo uwhu na ize uwhu na be ro nya ze he besino̱ jesu ro se oware no me rie ho wa ahwo no ini ria kpe ria akpo wha ro̱ ero̱ ro te owha wa be no before o̱ te̱ te̱ kpako na fiki o kpako okpako te kpako no o re mu emeya wha reho ero te oni rai wha rue woho wohoho awha re ho ero te wha rue jeve jeve beseno̱ jesu ore ru eme jo se oni ri